Allor ij aggia dicere 'a verità ngopp a chest. Non tengo un genere musicale preferito, ben definito. Ij so 'na person cà tengo Spotify a quand secondo me 'a quando è stato creat, tengo più di sei settemila canzoni salvate, ma pecchè a me m' piac proprio la musica in generale. A me m'piac la musica ca ti prende con la testa, nel senso che m'piace. Paradossalmente m' pozz ascoltà 'na canzone trap e aropp m'ascolt 'na canzon 'e gli Oasis e nel mentre 'na canzone 'e Jamiroquai. P'me 'a musica bell no è nun è nu genere, p'me 'a musica bella è, nun è neanche tanto il testo p' me è 'a melodia. Il riff di chitarra cà t' fa impazzì. 'O il il il diciamo come piace adesso a' gent chillullà vibes che ti dà, tipo pure il new jazz sò tipi di musica ca 'a me fanno impazzì pecchè, pecchè è come si int' 'a nu mond tuoj. Ij entro in un mondo mio quando ascolto la musica e mi piace stare bene, mi piace farmi incantare comm' se, comm' se m'stann ipnotizzando. Quindi nello specifico nun teng, pozz dicere tre quatt gruppi di ogni genere ca m'piaccn. Tipo 'o rock m' piaccn gli Oasis e i Blur, ner jazz m- mi piacciono i Jamiroquai. Poi m' piac pur 'a musica house. Sono appassionato pure di musica house, però non l'house chell cà t' scass à cap. <hesitation> Comm pozz dicere, stann determinate canzon cà m' fann impazzì. Però nun t' dic cà m' piac Afrojack pecchè, pecchè p' me Afrojack t' da 'ncap ma è scars. T'pot piacè Martin Solveig, Bob Sinclar, tutt un conglomerato di gruppi però vado più per canzoni. Gruppi proprio gruppi cà m' piacn gli Oasis, quindi a' me m' piac assaj 'o Rock and Roll, m'piacn 'e Beatles, m'piacn 'e <hesitation> pur 'e Rolling Stones. So so gruppi p' me che vanno proprio tutto su un altro pianeta. Poj proprio, pò ci sono pure canzoni ad esempio qulle degli anni Settanta, Ottanta comm 'a Whitney Houston, oppure molti gruppi sparpagliati che a me m' fann impazzì. Nel senso, pecchè, credo negli Boney M. Mo è nu grupp' ca oggi nun s' 'o ricord nisciun. Ma hanno fatt quatt cinc canzoni, hanno campionato, come i Daft Punk, i Modjo <hesitation> che t'hann campionato molta musica, t'hann creat nà melodia, nà cos cà t' incant. Che non è molto forte, però t' fa trasì dint' 'a nu mond dò tuoj. Infatti io non nascondo cà teng semp stu difett, sono una persona ca vive semp co 'e cuffiett dint 'e recchie. E talmente che l'ascolto, talmente che mi incanto mentre faccio pure una cosa accedo dentro nel mio microcosmo e <hesitation> molte volte pozz pur nun salutà miezz 'a vij. O molte volte stong 'a cas ma nun ci stong. <hesitation> Quasi come se usassi droghe, però non le uso <hesitation> m'-m'-m' qua si direbbe m'pallan, m'azzecan. Ma <hesitation> però, ma pur 'nu Pino Daniele ad esempio. I primi album di Pino Daniele p' me sò mondiali. <hesitation> Ti cacciava un jazz, un funk, con la chitarra eccetera. Poj piano piano sicond me s'è disperso nei suoi album questa cosa. Però ti creava certe melodie, certi campiona campionamenti no lui. Però certe melodie che tu dicevi. Pure se lev, pure se levi il testo. Ceh <hesitation> fratè ti ti ti incantano, ti ipnotizzano veramente, ceh comm faj. Poi dopo a maggior ragione quando poi <hesitation> vicino ci metti un testo che che che ne sacc, ci sta bene. Tipo ad esempio ci stanno pure i Duran Duran, fanno delle melodie che sò mondiali. Però secondo me Salmo Le Bon i testi nun 'e sap fà. Quindi molte volte pure ad esempio i Duran Duran m'vag 'a ascoltà 'a melodij, nun m'vag 'a ascoltà 'o test. Ma pecchè è proprio na cosa, a me m' interess 'a melodij. T' vaj 'a ascoltà nu Leyla, 'na 'na Sunshine of Your Love. Ceh sò canzoni pilotate dalla melodia. Quindi adesso nun m' vogl nun m' vogl allungà tropp assaj Pecchè chest' è n'argoment 'ca m' piace assaj. Però non non ce l'ho un genere preferito. P' me il genere pre <hesitation> ma è brutto pure catalogarla come genere la musica. P' me la musica va ascoltata in base alle melodie, alla bravura. Ai Oasis che ti pigliano 'na tastiera robotronica 'e diec tast 'e t' fann 'a canzon chiù bell del mondo. I Daft Punk. Eh i Daft Punk se uno vuole ascolta la discografia dei Daft Punk, ma pure senza testi è 'na robb impressionant. Eh <hesitation> p' me 'a melodij è 'na cosa, è 'na cosa soggettiva. 'A me, non c'è un genere, ma perchè è pure sbagliato dire, pecchè pò magari può piglià pur il più grande fan trap e poj 'a bell e buon s'ascolt 'na canzon d' 'e Rolling Stones e c' piac. Ceh <hesitation> è abbastanza meccanica questa cosa per me. Quindi niente, ij dic che un genere preferito in generale io non lo tengo. Io supporto le melodie, i ritmi di chitarra, i ritmi di tastiera, i riff di qualunque cosa pecchè ij sò accussì, sò nu poc pazz ngopp 'a stu fatt aggia dicere 'a verità <hesitation> e accussì 'a pens.